أنا بحب الجلوس علي الأريكه خاصة لما اكون مع الأهل في المنزل البيت تحس إنها تعطيني نوع من الراحه و الهدوء ، أما الجلوس علي الكرسي ف أنا بفضله لما يكون في مكان رسمي أو بالعمل ، و نحب طبعا نجلس علي الأرض لما نكون نسولف مع الأصدقاء في حديقة عامة أو بنتنزه.